Raha nisy raiky taminy ñy tantarany Kôlômbia: ñy fahavitany ñy fifañaraha ava taminy tao enin'amby no folo no ñy roarivo, nifañarah'eo taminy ñy gôverinenta noho ñy fariky5, mba hampijanoña ñ'aly antraño, zay naharitse ampolo ntaony maro.